Karazagna raha magneno velesigny ndraiky edy tsy dia maro fa ôhatra ery aponga regny skoto regny tegna tia mampiasa izy rehefa mandeha milasy regny de batera am-piangonana regny tegna ahitavagna izy draiky artisty mampisoma magnano baligny regny de laklosy koa tegna matetika hita ahitavagna azy ampiangognana.